في لو طون ليبر تاعي بور لانستون ندخل لي ريزو صوصيو, نتفرج دي فيلم, نلعب دي جو, و لا نتلاقا هاكا معا صحابي, اور سا مكانش حاجة وحخرا